जु फल छ जन कैलु होएगी केलु तैं छीली तै केलु का छोटा छोटा टुकडा करी तैं तै थैं मिक्सी म डाली द्या डाली तै तुम तै म दूध मिला थोडी जन आइसक्रीम मिला तै म थोडी जन अपनी चीनी मिला और तै थैं मिक्सी ग्राइण्ड करी तैं सर्व करी द्या।